Ny avion ndraiky edy karazagna machine izy igny mandeha motera de le motera mampiasa kirozena solona esansy, de motera igny kaofa velomigny de to'de mihodina le helice miakatra amzay le <hesitation> o- avion de miakatra koa atramin'ny laroan'azy mikajy.